أول وظيفة لي كانت كمدرس في مدرسة صغيرة، كنت متحمس ومرتاح، بس في نفس الوقت كان في تحديات مع الطلبة، في البداية كان صعب، بس مع الوجت صرت أستمتع بالدروس و تفاعل الطلبة معي، كنت أتعلم منهم في نفس الوجت، وكانت تجربة جميلة بالنسبة لي إني أكون مدرس.